أفظل وسيلة عندي للسفر ما جربتهاش من جبل بنجربها هي <hesitation> الجطار لأنه مريح واجد، وفيه وجت للاسترخاء، نحب المناظرة إللي يطلع عليها وإنت ماشي، وتحس إنك جزء من الرحلة نفسها، <hesitation> ومريحة جدا، وتقدر تتواصل فيها مع الناس تتعرف على أشخاص جديدة.